<hesitation> Hikarkaragna ny laoko, laoko an-dranomasigny ndrindrandrindra, amin'ny <hesitation> fomba azo antoko mbo tsy ho isy loza, vôlôhany resaka fanadiova, alagna le rah atahôragna jiaby-jiaby, ôhatra aminjegny ny fantsigny, ny <hesitation> hohony regny de misy koa ny laoko ny sandrany zô misy laoko hômagna folerandragnomasigny regny de miteraka, <hesitation> miteraka poi-poi-poison, de igny zegny mila fantarigny tsara oe karazagna laoko karakory le magnandregny.